الحيوانات البتعيش في الموية غير الأسماك كتيرة مسلا عندك التماسيح والورل والقنرنتيه بتعيش في النيل والحتات الفيا رطوبة تاني عندك الحوت بعيش في البحر و تاني ابوالقدح بيعيش جزء كبير من حياته في الموية و بيطلع في الواالحيوانات البتعيش في الموية غير الأسماك كتيرة. مثلا عندك التماسيح والورل والقنرنتيه ، بتعيش في النيل والحتات الفيا رطوبة تاني ، عندك الحوت بعيش في البحر و تاني ابوالقدح بيعيش جزء كبير من حياته في الموية و بيطلع في الواطة عشان يبيض. تاني شنو ياخ ، ايوا القعونجه بتعيش برضو بين الموية و الواطة وبتتحرك سريعطة عشان يبي تاني شنو يا ايوا القعونجه بتعيش برضو بين الموية و الواطة وبتتحرك سريع